Eis vo taevuro vutaroaro vosa viae vuta ragaivaro ra oisore auepara vere ra avara vokapasa evoraro ave ukoara sirova o poroman vate tarapasa evo raro, eisi vo kaeriro ovosa irai vii tavivereve vii pereriaro reva aivarosa ra vita roruiraorivereita oisoita purapara "osare kovoavai ragai avavai rera aivorosa" ra avauvere ita vera aivarosa ita uvareita eisitarugopaoroita oiso osare kovoavaiei ragai ari avauvereita or vosa vii pereria riakoara vii tavivere vairo aivaro sa ra avauvere.